الشبح المسكين يتعرض للتنمر، كيفاه أنت شبح وتخاف من الظلام، ما يجيش، من المفروض أحنا أشباح، أحنا اللي نخوفو العباد مش نخافو من الظلام ون- <hesitation> نبقاو نرعشو كل ما نشوفو بقعه مظلمه، يخي هو قرر نهار من النهارات باش يواجه الخوف متاعو ويمشي يدخل القبو المظلم ويحاول أنو يتغلب على الخوف ومن الظلام.